Matetiky gn'akoho sy de mahafantatry e tompony loatry, fa <hesitation> fa sy mitovy amign'amboa igny zany io gn'akoho sy mahafantatre tompony io da izy fotsiny zany fa <hesitation> e toerany misy enazy e fantany hoe <hesitation> io tragno fandianany da agny gnandianany zany, fa e tompony tsy de fantan'io zany fa rehefa olo magnosy enazy da afaky mamahan'azy afaky manambotry enazy.